כ'בין נישט זיכער וויאזוי מען פארשטאפט אה- מ'שטאפט אויף א סינק אדער א טוילעט, <hesitation> סו, קודם אדער קען מען פאר א טוילעט ניצן א פלאנדזשער, און פאר א סינק - ס'ווענדט זיך אסאך מאל זענען דא זאכן וואס זענען אזויווי ס'זענען דא אסאך האר אינעווייניג, אויב מ'קען עס ארויסשלעפן, אדער אפשר קען מען אריינגיסן בעיקינג סודא אז ס- בעיקינג סודא מיט וויניגער העלפט אז זאכן וואס זענען סטאק זאלן אראפגיין